ଉମ୍ମୀଦ, ଜିନ୍ଟୋ କୀ ହମାଁ କୋ କାରୀ ଉପରେ ଉମ୍ମୀଦ ଥାଈ କିସେ, ହମାର ଉମ୍ମୀଦ ନହୀଂ ତୋଡଵା। ଜିନ୍ଟୋ କୀ ମତେ ଆସ ଅଚ୍ଛୀ କି ମୁର ସଂଗ, ମୁର ସଂଗେ କେଵେ ଦୋଖାଦାରୀ ନହୀଂ କରଵା। ମୁର ସାଥ ଦଵା, ମୁର ପୀଟ ପୀଛେ କେଵେ ମୁର ବୁରାଈ ନହୀଂ କରଵା। ଇସମେଂ ମୁର ଉମ୍ମୀଦ ହୈ କିସେ ମୁର ସାଥ ଦଵା। ଅପତାର ଉପରେ ଅଚ୍ଛୀ କିସେ ମୁର ସାଥ ଦଵା, କିନାଈ ଦଵା। ବସ ମୁରା କୋ ଉମ୍ମୀଦ ଜିନ୍ଦା ଅଚ୍ଛୀ, ହରତା କୋ ଉମ୍ମୀଦ କହାନ।